Mìŋ manaŋ mìŋ gɔaà wɔŋ kùmà miɔ̀ŋ, ɔŋ ɔŋ wɔŋ kùmàa, dèèɔ nɔ̀ŋ ke ke ke ke sutù ke dèyà keim kià hàlèè maŋ gòlò kìlà kùmà kuaŋ màŋ maim kiȧ haì, maim kià haì, kìlà wɔŋ kumȧa aŋ wuŋ yɛi kɛ̀ɛ̀ yɛi ke gbèìŋ yɛi, ɔŋ ɔŋ ɔŋ aŋ wuŋ yɛi gɛtì aŋ wuŋ yɛi gɛtì yɛi, wɔŋ nàŋ fɔɔyìm jii.